To leydi Japan kam eɓe ɗon mari fijoji ti, eɓe ɗon mari kabuki ti eta, eɓe ɗon mari fijoji feere feere.